Iin nani- deku ñoxi, nó yoko <hesitation> á nanavi, kuentajo jo peine van chí peine na ku castellano, té kuko cheninibo já, yovaxi xhi dakexi he vili kudikinró dikinró ku vili xhi jidani peini juvili <hesitation> kena nani ixituku já ku nani piojo nani inka taja ihó xi perjudicar chi nó ku dikinró, tenekuvee vangan tekunró veveini.